हांव जेवणाक चौदशे मित उजार करता मोटे मित। बोल्लैकि बरी संभाळुंक आधार करता मित नास्ताना। जेवणांक स्वाद <hesitation> येना मित खोयच्ये। दु खाणाचेर सोंपेप्पोन्नी मेळता काय जेवणाक फोकट। मिताचीच गोरोज असता सोयाची न्होय जोशें भाकरी। शीत डाळ आदी हाका लागत हांव सोया सॉस। हाचेरौं चोड मिताचो उपयोग करता।